Azafady ah lahy fa tara nao zah tôgno sy zany monko lahy fa niala tan-dragno igny zaho adin'ny firy zalahy niandry bus teo de sy misy tonga sy efa adin'ny raika, de embouteillage teny ko nefa de namely, fa tena azafady ah lahy fa efa nanenjika sy zah hoe misy fivoriagna ansena tato de tegna nenjeako si fa tena sy voanjakanahy fa azafady a raha.